Lukis nuk doo' pian narih ni'er ineh gaber na' kayu' Tuhan Jesus, kayu' gaber narih sebuleng, tulu inan lemulun ru'en narih lukis dih doo' tebey' pian narih ni'er dih kadi' dih doo' rayeh.

Lem duih linuh raut nalan-nalan ineh doo' kadi' ineh kayu' exercise kuan burur.

Uih mad' puung luk piped senier uih iyeh ineh anak useng.

Kapeh kamih dengeruyung ngulu usin, maya' lun beken nipa lem bank.

Raut luk doo' keli' uih, tu'en naru', iyeh ineh raut betminten.

Lam linuh kudih langit bata' rirem kayu' mudan teh adto sineh.

Kamih... ngaya'... anak useng... nekinih.

Mo, inan bawang... kaih dengeruyung, bawang lun Kelabit...

Pengeh uih neh maya' nibu padey laak pu'un mey ruyung sina' mey ranih .

Lem rang kamih dengeruyung, echo anak buah uiih, ieh ngeren nekeinih.

Lem linuh uih renga' mey raut doo' teh raut ngi luar ruma' kadi' mula' aktiviti luk kereb tu'en kuh naru'.

Doo' teh cho sinih , doo' teneb.

<noise> moq katuh sekolah malam mikat ngirah, <silence> am do ngan [bez...][aah]belajar suk ngirah ngirah.

Ayu' laput luk inan kamih mudeng nekinih laput buda'.

Pelakon luk uih doo' piyan iyeh ineh P. Ramlee

Lem linuh uih, doo' sistem peritah nu'uh kamih.

Lem linuh uih technology nuk pakai anak adi' mey lun merar memang na'em sama, tetapi nekinih paad tidih.

Warna nuk doo' piyan uih ieh ineh warna bata'.

lem linuh uih technology kereb ngedoo' ulun lemulun iyeh ineh mesti jaga' luk kenen supaya badan sihat.

Tulu uih ngitun nekap enun ayu' sah ait may nier Goggle tuih nekap idih.

Lem niyat uih nuk doo' kuwan kinanak uih riyak iyeh ineh kail lem Tuhan

Irau nuk uih doo' piyan iah inah irau mekaa' ngadan.

Bada' uih kinuan luk medeng mado, na'am nesan Tuhan. Mey na'em kelupan lun ruyung.

Uih doo' piyan music tambourine.

Mo inan ayu' tah isu' lam ayu' belanja'. Mayar lam bawang kamih lima laak luk laba.

Uih ni'er... bunga'... <noise> ulun bunga' seni'er uih igu sinih. Bunga' ineh... ieh bunga' ros.

Lawey uih may arur iyeh inah may mya' iring ebpa'.

Bang terawe uih guna bank lam talian lang-lang doo'.

Uih doo' pian raut ngih luar sekuleh , atau pun ngadan neh raut ngih padang masa uih anak adi'.

Mo inan lun ruyung uih, madah sakunuh ayuh ulun, idah ngilad, iyah inah kinah uih suh rayah.

Uih do pian lamagui[aah] kadih do sangi may lam apah[aah]